ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⴷⵉⵢⴻⵏ ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⴷⵓ ⴽoⵣ. ⵙⵓⵎo ⵙⴻ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⵜoⵣⵣⴰ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ. ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⵜⴽⴰⵔⴰⴷ ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⵜⵜoⵣⵣⴰ. ⵙⴰⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⴽoⵣ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ. ⴷⵀⴰⵎⴻⴷ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ. ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⴷⵓ ⴽoⵣ. ⴽⴰⵔⴰⴷ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⴷⵓ ⵙⴻ. ⴽⴰoⵣ ⴽoⵣ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ. ⵙⵓⵎo ⵙⴻ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⴽoⵣ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⵜoⵣⵣⴰ. ⴽⴰⵔⴰⴷ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⵙⵓⵎo ⵙⴻ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⴷⵓ ⵣoⴷⵉⵣ. ⵙⵓⵎo ⵙⴻ ⵜⵎⵔⵓⴻⵏ ⴷⵓ ⵢⴻⵏ. ⵎⴰⵔⴰⵡⵓ ⴷⵓ ⵣⴰⵎoⵙ. ⵢⴻⵏ ⵣoⴷⵉⵣ. ⵉⵜⵜⴰⵎ. ⵉⵙⵙⴻ. ⵉⵜⵜⴰⵎ. ⵜⵜoⵣⵣⴰ.